Za ndraiky koa mandeha France zegny raha homaniko vôlohany amy sac, mitôndra lamba mafana, karaha mangatsiaka zegny akagny, de mitôndra telefony koa zaho, de mitôndra appareil photo mbô hangalangalako sary, satria zaho ôlo mizaha tany de mbô asiako fankantsary hely tany jiaby handikavako, mitôndra vôla ka zaho hivangavangako raha.